Man xlëtsc̲h̲a par naꞌ nak tib maꞌl porke tib maꞌl or gwiyma lo xnusa xc̲h̲oꞌn, yu maꞌl o naku mdzin, mdzin nak man nlëts xnusa xieꞌnna, biꞌltsa ba zu tib man ndzeꞌb o naku mzin, mzin biꞌltsa gwiyma lo mzin gëtaga o nupaga inima bekwaꞌn xnusa xc̲h̲oꞌn mzin.